حيوانى الاليف المفضل هو الجط حيوان مستتقل وزكى يعجبنى كيف يقدر يعتمد على نفسة لاكنه بنفس الوقت يحب الرفجه ويكون حنون أحيانا الجط أيضا يعتبر مريح انى أحنا نعيش معها فى البيت لانها لا تطلب أهتمام مستمر مثل بعض الحيوانات الاخرى